Men oilam va shu qatorda do'stlarim bilan ham vaqt o'tkazishni yoqtiraman. <hesitation> Lekin oilam bilan vaqt o'tkazish ko'proq menga muxim. Chunki ular mening eng yaqin insonlarim hisoblanishadi. Lekin albatda do'stlarimga ham o'ziga yarasha vaqt ajratishga harakat qilaman va ular bilan <hesitation> birga har xil joylarga misol uchun <hesitation> manzarali joylarga, tabiat qo'yniga, yoki turli xil restoranlarga borib turaman.